القراءة وألا الفيلم؟ أكيد طبعًا القراءة أحلى، ليش؟ لإن الكتاب بيخليك تستعمل خيالك وتبني عالمك الخاص وتتخيل الأشخاص وأشكالها وملابسها وطريجة كلامها كمان، أما الفيلم يعرضلك كل شي جاهز إنت تشوف وبس لكن ما تشغل دماغك في التخيل، لكن الكتاب يخليك تشارك في القصة.